أكيد أفضل أن أكون موسيقار عظيم, لأن الموسيقى تلامس القلوب وتأثر في المشاعر بشكل عميق جدا, وأقدر أعبر من خلال أفكاري ومشاعري من خلال الألحان, وأشارك الناس لحظات خاصة جدا بالموسيقى, وكمان الموسيقى تخلق روابط قوية بين البشر. وهذا شئ جميل.